Haiwan gena ena yo sodabi ena ma madihutu ge manyinga yali gatebe kaso ge, kaso anggena se ngone piara mote kene sado lamo ge kage, ene yo jaga ngom bahaya mansia nakal ngone me ene yo ngamo se yo dode ona, ngone reke me ene so mote duka yali.